Ũnam éseké ekámá nn̄e ãkpené éla ebén añye éjed éma esìn ké mm̄on egw̄o̱bo̱ ln̄un ésin étem, émmã étem n̄ne ábilé ésio̱ etem̃e ke mmon àde éwan ké lk̄an, ew̄an ánye áchad, amma achaḏ īwala, ela ekámã esũk éwan ñte̱le afuru u̱sen, ekemé lk̄ama uñan ãde ẽyọho̱ ũrua nkpo̱ bã kẽd ln̄ama s̄a dehé éwan ãnye e̱nun étem ãnye ãbilé m̃ba ñlo̱n ñne kpo̱n ñsun īki b̄o̱k.